<hesitation> Ny fikafika fagnamboarana mofo an-dragno a, mofo monko zany misy karazagny, misy a mofo a endasina, misy a mofo atao masa-kevoka, misy a mofo atao aminà lafaoro; de ohatra zao hoe mofo atao masa-kevoka ohatra zao hoe <hesitation> mofo ravina: de mila ravina anao a ravinala, de mila kobam-bary a, mila akondro a, mila siramamy a, de mila fanoto mbanà liogna anao agnatoanao ananjy de mila vilagny de mila rano.